لو بتتكلم على الأشهر الميلادية، فأنا بحب شهر أبريل جدًا. أولًا: بيبقى في النص، لا حر قوي ولا برد، قوي في آخر الشتاء وأول الصيف. ثانيا: ، هو شهر ميلادي فده خلاني أحبه أكثر.